जुस ह्मारे धर्के कुत्ते भी हौं तो तेतु कुत्तेक तीस से चालीस मिनट लग व्यायाम की जरूरत हौं। ओर तेतु कुत्तेक तीस से सात मिनट लग निंद चयी भेटी। कुत्ते बेरी जो हर दस व्यायाम नु करले ना तो कुत्तेक बिमारी भी होई सकौ तेतके हाड़ी मुँज दिक्कत भी आयी सकौ।